دوه د غبرګ او جوړه معنا لري، دوه د خوندیتوب او ملګرتیا معنا هم لري. د دوه په اوریدو سره زموږ په فکر کې د دوهم ځل فکر کولو او دوهم چانس په اړه فکرونه راټوکیږي. <noise> همدارنګه دوه یو جفت عدد دی، ډير کله د دوه په اوریدلو سره موږ په ویشلو باندې فکر کوو.